àlso ìsch wert's gern Maire wòre ùn dànn het ìsch mich bekemert ùm minni gànze euh Lìt wie Probleme hähn g'hett ùff Stràsbùri

àlso lìnks esch nemes àwer rechts setzt Lucie ùn geje mer setzt de Nicolas ùn ver fìnd mìtnànder ùn deun deuvisiere ùff de Moment wàs ìn de Welt ùmgeht

dépensìere

àlso ìn de Àlwe se scheeni wànderung gsìn waij esch bìn züm Ziel gekòmme

also wann esch klain be g'sehn bìn esch s'erschte mol im Europapark gange un des esch wunderscheen gsehn un des hawie schon nie vergesse also des esch ... gsehn